<noise> Sakafo voalanjalanja, <noise> ovaovay san'andro gny raha ho hany ohatsy: <noise> androany mihina traka, amaray mihina hena, <noise> ambadiky amaray mihina hazandrano, mihina fia. <noise>